bən sʊwe mo nəmta siiyu kən chumʊwʊ na nimənatanga bʊwyʊ anijiiya mənatang a bʊwiyʊ nchuwa wula wasəmbai na kə jəgare aasəmbai ajiiyu wʊ naki n'berərə nəmtə dən dang dəng ya gʊsati rəya bei rəya akaiyʊ məni bo rəya mura hiiya muriiyu rəya mura yora jiiya muriiyu rəya mura yora jiiya <hesitation> yora riti rəyə yora tənii dəndang dəndang məni bo bən sʊwe mo kən chu gʊnəma murahii a muriiyu wʊka mira ki n'təngatəki bajaʊ a nʊng kumnii, ki n'niki grajii ajiiyu ki nanʊi kʊtagʊwi nən nyənəki agwa hangʊwi meba kamən, nəm waiwe məni bo bən sʊwemo kən tamən dundangən məni n'chuwa mura wulana gʊsəti nyəngkə tʊwa nəmta mura liigərəng. nʊng kumni nəmtə gərəng ba wʊʊ a taʊnʊm a wʊʊ a dəgii gəra mʊra lii amurii kəkajaʊ nəmwaiwe nən kunii amurahi amurii məni kani jiiya mənatanga bʊniyʊ, jii ammuralii amurii məni nung kumnii yəgai namti n'churəmo karə kumniyu məni mogangʊ bəri kumnintangʊ rə dəlni dəlitangʊ dəlnangʊ gəni mənatanga bʊni bərkang hangʊ ba dədai sau dame gujagai dame niya da me gujiifaʊ chiyangʊ agai məni gangʊ ka dədai a bəməmbʊ wi jəgawʊrə bam kəmərə nyəngkə ba nəngnga rəgaki bataʊ bangrəm ka mwamən bərsun məni n'nam məni n'gangʊ rə bərsan bəesan dangə da bəsuməna da nyən ki kʊkabe taʊ yəgai, ba jəgamən wʊ karə kumniiyu ba jəgamən wʊka jʊrai kən hangʊkataʊ kəkawʊ adəgii gəra amurii a hii amurii, wai nəm amura a yani mnatang a bʊni mwanii wai nəm ka murii ya murii yani mənatang a bʊniyʊ rə bərirə dəlni yangʊ rə bərsandə kagərən. ba dədai lɨb amuralii amurii tənfa berəki fəla nəmta sei tən yakaiyʊ yəgii no hii yuli hangʊ kayəm nyəralə ba nəngnga gərəka wʊwʊng ka yəgga taɨka dəgi rəgaliiya murii, ka nanʊ bə yaʊn hiiki ki hangʊ ka dədai abəmən bʊwi agʊka bərarə bam ba chuiiye nənʊ bamnən mwam nyaniki həngʊba tamən kwan a murii kika sɨng a murii a niiya murii yəgai, kika mwara, wai namwe karə bərsan bəngən sʊwomo kanəng- kənəng ngaimən jiiya mənatang a bʊniyʊ ka nəngnga jiiwa a n'chumən buwii bən sʊ we mo kən yəmmən gʊ nam churii məni jənii n'jiida suwun, amura jiida suwum nyərakən sʊwe rəgəng n'chuwa mura a jəna səmbai n'jəga n'jəgatəm gəri n'jəga səmbagəri n'jəge fəla n'jəge nəmtə gərə fəndang dən danggən, gaiwʊ gʊmchu wai nam nəngnga jənii amura hii a murii amura yə mwami yən chuwi hangʊ ka mura a bambə ani jəgatangngəm nyagʊ mo wai jiiwaiwe kaa ni mən atang a bʊni rə kwanii karə bərsan amura nəmta seitən ya kaiyʊ waiwʊ karə kumni wʊ n'sʊwe mo kani jəgatang nyagʊ. Kani kəmarang nyagʊ mo məni jiiwe n'nam mənii a nəngnga go nyənəki a dii rə bərsan adii rə dəlni dəndang nyankəng nyəngkə berəki ba tʊwa bəgaigəre ki farə nyəngka bə ba dəmən bərsan dba tʊwa bəgai gərəməm, meba bʊma <hesitation> kwam hangʊ kadəgʊ alii ammuriiki me babʊna nam ba taʊwi meba bʊna bəri bərsandangən meba bʊna, bər kə kəmən kəmarə bərsan tən da niyən mo mənini banya dan bərsan dande awai nəmən ale ki nəma sei nəm nəmi niyajiiyu atiyei alii nirəbərsai məni hangʊ memo karə kəgai kəmarang təsu kəmərang me bənjiim merə kəgai kəmarang jii a chuwii gən bərsan dangədə nəngngarən bəngə wainəm ani mənatang a bʊni rə kwani a nyəngka nəngnga gərəki ka tʊwa jənii yəra hiiya muriiyəng.